Ny fomba fiarovagn'ny tegnan'ny pinguoin ndraiky na izy an-tany mangatsieka de le hoditrinazy matomboko be igny sarotro idirana hatsieka de izy koa misy volovolo de zare matetiky <hesitation> zare matetiky miaraka fognany de mipetapetaka igny zareo de mafana.